ସାଧାରନୋଂ ଏବଂଗ ଭଦ୍ରୋ ଉପାଯୋଂ ଭାଈ ତୁମ୍ହା ଦିଦୀ ମୁ ଏତା ଦିନୋଂ ଧରୀ। ଅପେକ୍ଯା କରୂ ଥିଲୀ କିଂଟୁ ଦୁଖୋ ତୋ ଆଜୀ ଜାଈ ପରୀବୀ ନାହୀ କିଛୀ। ଜରୂରୀ କ୍ଯାମୋଂ ଆଶୀ ଵଲା ତୁମ୍ହେ ଖ୍ଯମା କରୋ ଏବଂଗ ହାମେ ଏକନ। ନୁତ୍ତରନ ଦିନୋଂ ଲାଗୀ ଜଜନା କରୀବା କିଛୀ ଜରୂରୀ କ୍ଯାମୋଂ ଆଶୀ ଵଲା। ତୁମ୍ହେ ଖ୍ଯମା କରୋ ଏବଂଗ ହାମେ ଏକନ ନୁତ୍ତରନ ଦିନୋଂ ଲାଗୀ ଜଜନା କରୀବା। କିଛୀ ଜରୂରୀ କ୍ଯାମୋଂ ଆଶୀ ଵଲା ତୁମ୍ହେ ଖ୍ଯମା କରୋ ଏବଂଗ ହାମେ ଏକନ। ନୁତ୍ତରନ ଦିନୋଂ ଲାଗୀ ଜଜନା କରୀବା କିଛୀ ଜରୂରୀ କ୍ଯାମୋଂ ଆଶୀ ଵଲା।